<noise> सब मनैंन अलग अलग खाना खैना रुचि रहता । मोहके अपना परम्परागत खाना मन परता जेहमेकि दार, भात, आलुक कुच्चा, थेचा, रोटि, माड, ढिकरि, पतौता, सकपैता, घुचिया, पक्कि रोटि, मिसौला भात, लप्सि, कचरि आदि हैं । इ काहिक मोहके मान परता काहिककि खइनामे बहुत बढिया लगता आउर पौष्टिक हे आउर बनैना सहज हे आउर हमरे यहके कहुँफेर जगा जाके बनाइ सिकत होइ । उहिमारे मोर परम्परागत खाना मोहके बहुत बढिया लगता ।